أفضل أقدر أتكلم مع الحيوانات، تخيل كم معلومات ممكن تعلمها منهم الحيوانات عندها ذكاء، وفهم عن الحياة اللي حوالينا بتكون تجربة حلوة أنا أقدر أفهم مشاعرهم واحتياجاتهم، التحدث بكل اللغات الأجنبية شيء زين، بس التواصل مع الحيوانات بيكون شيء مختلف وفريد عندي فضول.